Jo'xori va soya suti deb atalishi mumkin emas degan fikrga qo'shila olmayman. Chunki <hesitation> ularni boshqacha atash yo'li yo'q. Chunki ularni <hesitation> o'sha moddasi oppoq bo'ladi. Ular hayvonlardan kelmaydi, shuning uchun sut deb atalishi noto'g'ri. <hesitation> Chunki sut faqat hayvonlarda bo'lmaydi, odamlarda ham, hayvonlarda ham, har xil o'simliklarda ham bo'ladi.